Debbo nangata liddi do dilla ha ladde sai o hefti fandu ha leddi be patakewol o mabbiti o vurtini patakewol mai o jangi o lari be vi mo ta o meta nangugo liddi.